Muting maan umimé éwato yé mubajut: géél gubajut, sisankajumo siléét, sibuur sibajohut, gumampatang gubajohut bénéén to gumampatang, gulééla, gujéék, sipumb; sipumb fana so sibajohut; sipumb, sibajohut dé, marok sipumb kankaan muting maan umiré mubokaboka éém do néwato té.